<hesitation> Tombotsoan'ny bagety, eh zegny rô tsy haiko tsara be, satria ho zaho lasiteo mbola tsy ary nampiasa zegny, avake tsy <hesitation> tsy aiko edy mônko karakôry tombontsoan'zegny, fa ny <hesitation> fourchety ndraiky edy afaka mba hitagnantegna le <hesitation> sakafontegna igny ôhatra hoe hena, de avake kiso zegny mbô afaka hagnetintentehantegna agnanjy.